Aniverëseer, injí dëmbaţ pëëŋal <hesitation> kúu aniverëseer mak parsëkëë. Ţí biinjí aniverëseer ajeenj ngënko ngëloŋ kak ngiimengí <hesitation> pëwatës ngul kak dí deepáas dimëënţíj dí bá, injí dëmbaţ pëëŋal ngënko aniverëser. Uncíi par okasiyoŋ biiŋal pëëhorëngáanisír apurësirir pëëkúmandir ingato, pëntërin icopatí, iboomboŋ iyi kaaţú untabël, kaweli unsoŋdeel, kaweli mëëndáan, nájúu káanjunkan dí untabël pëëyunkaanaan untabël, kee wiitar bañaan bëmaar aba.